कम्प्युटर आजकके जमानामे बहुत जरुरी समान बनगेल हे । हम्रे कुइ फे काम छोट समयमे आउ व्यवस्थित रुपमे करे तहिन कम्प्युटरके जरुरत पर्ता । कम्प्युटरमे तमाम भग रहतियाँ जउन हम्मर काम करेबेर प्रयोग अइतियाँ । जस्ते कि स्क्रिन होइल, स्क्रिनमे हमरे काम करेबखत कत्ता काम करली आउ काम कैसन हइ कहिके देखे सिक्ती । अइस्तहिं दोसर भाग हे सि पि यु । यी चाहिं डाटा ओहके प्रोसेस करना काम कर्ता । अइस्तहिं तिसर एक ठो भाग हे माउस आउ चौथो भाग हे किबोर्ड । अइस्तहिं करके कम्प्युटरमे माईक्रो फोन, क्यामरा, मेमोरी, हार्ड डिस्क पेनड्राइभ लागल रहता जेहके हम्रे हार्डवेयर कहिके कहती । अइस्तहिं कम्प्युटरके दोसर एक भाग हे सफ्टवेयर जउन एक ठो प्रोग्रामके रुपमे रहता आउ हमके काम करनामे सहायक रहता ।